Mi ga fara de epya kusnu dna wyegofe gbmari wo, dna nasa ka pya, dna eye wowo. Eye wowo fe be sa mi gas nu gbmada yna bena tswashe a da mi tsi ye dozhi ge eye wowo hna kuma yi fen dye a za khikhiri, he ga dna, eye gbmari, yna wye fe, gbmari koo wani eye, wowo ynagofe fiyo mwnabi bare epya fi ynawo kpe gna’aba, maka fe wogbma kpe ynawo kpe ɓi gnanyi afe kam hna, aza aɓo ndye faru fe kamhna snug a dobwa a zado dye ye ba tsim azado a tsu ezogo, ndye efe hna tsi eye wowo hni dye mi snu gbmada, mi snu gbmada, hni snugbmada ke mi gode gi tswashe ke mi sa, mi tiwo, mi snu yebo gi wo do min, wo mi tsi fe hna, ge a za khikhi tsi fen dye hni ha dye mi snu gbmada to. Ndye a kna e eye wowo, ga do yesu tsu tsu sa nasa pya gnanyi ko wani eye, yesu tsu tsu sa hna yi eba gbmada nyi gi mi, ko bedo wna efe dna, yi snu yay a wna de nubu biyna bi, amma wozozo snu wo yi gbmada bo gi mi, fen dye a ku yesu eznudu lo gna mi snu mi ga mashna yase wa sni e mi bo lo gna ke ma yna gnadyi ke mi sa kni gi tswashe wopya mi babe ya, zhi ba ynacha wo ga la ga ednigo, to feri gbmada ga gna mi gna ɓena he tna wye aza be tsu nyi ɓo yna du de aza ɓa gha ɓa yi tswashe gnandago yi yna, du de aberi, de ya zamago zaza la tsu ga da la gam a kpe tswashe nuwna ndye hni yesu ndye wo la ga yna, wa la ga ejnugo to wori ga gi mi wyego gbada don bo ma gi mi wyego tugo tu wo ɓe yna. Eyi efunum, a ze shnadye mi ba mi a wo yna hedye gbmada agna mi gna, zaza yiyo ka tsu ga la ga ynam tse wodye gbmari, hedye gbma da agna migna mi ga dye to mi wyegoyi mi gna ma bwa gbmada dyegodyego. Than baya wori kuma yi ga zhi epya ynawo kpe gn'aba dna ywyep gope woshi kpe gnanyi lo lo washi kpe gnatnuge lo woshi kpe tnuwnu wyi ge yi snu yi gas nu gbmada yesu mamanyi, aga abi ma aga snu gbmada, a ma yi yna ya zamaga a snu gbmada bena a abi ma. Gbmada ndye yi snu yesu mamanyi yna domin yesu wa zhi wo ba gni yi ya, ama woferin, gbmada a gna yi gna domin feri a yi gni ma, he dye gbmada a gna yi gna efe hna ga tsi hega hega dyi sam domi fedye a snu gbmada hna ge yna a zalo gna lo gi, ga lo gi naya. Aza gnacha, misa gnachna be lo galo gi wo ya ayna ndye ɓa knu bwayna to wori hna ga ze efe gbmada nyi gi yi, midye ndye wu dna zogo hna lo gna efe hna tsi mi ga yna chi mi ga aza mi san gbmada de a zayi ɓona a mi a gnire ma, kuma a ma mi agnim kagani mi ɓe ga bwa za wo gnim mi be ga bwa za wopo mi ya ynam so he dye gbmada a gna mi gna, hedye mi sni aoyna dyegodyego, a yna, eri gbo-gbo-gbo. Mi snu dyi gbo-gbo mi wu bida he mi snu, sakni gi tswashe wa mi tsi fe dye hna ge. Domin na mi snu gbmada gi yesu dye a woma feri bendye ba mi gas nu gbmada e afe gnachna hna lo yna ba zhi.